Any Afrika Atsimo any e da miovaova araky ny faritsy ny toetr'andro. Ny faritsy avaratsy izao da ahità toetr'andro trôpikaly sady mafana. Fa ny faritsy atsimon'ny Afrika Atsimo iny kosa da mando sy maiky avao.